अनुभव म पैसा खर्च करे से ओ यादगार हो जाथे। अउ हमन ल खुशी भी देथे। सामग्री म पैसा खर्च करे के ए फायदा हवे। की ओ हमन ल सुख सुविधा देथे। नवा फ़ोन कार अउ घर हमे खुशी देथे।